Ná xuajñaxo̱ꞌ ge̱jioꞌ ikháa̱nꞌxo̱ꞌ naꞌne, ngúwán phú, phú ngúwán naꞌne, <hesitation> wáda̱ꞌ go̱nꞌ <noise> rí na̱ꞌkha̱ go̱nꞌ ri naꞌne mika mi̱ndaꞌkho, xó naꞌne rí ndañáa̱ꞌlóꞌ márso̱, phú mika sko̱jo̱o̱ naꞌne. Ora mika mika rí natsikháán a̱kha̱ꞌ naꞌne ra̱ꞌkhá rí nagíjiu̱u̱ꞌ rí mika rí natsikháa a̱kha̱ꞌ. <noise> rí ndañáaꞌlóꞌ naꞌnee rí na̱gi̱ꞌdu̱u̱n, tsigu rí febréro̱, <noise> mika nagíjiu̱u̱ꞌ xúꞌkhue̱n máꞌ jaꞌnii <noise> rí mbroꞌon mangaa <noise> nagíjiu̱u̱ꞌ mi̱ndaꞌkho, <noise> tsiyoo óno̱ꞌ xa̱bo̱, tsíyoo, <noise> ndaꞌyóo máꞌ tsiakhe̱, ajua̱nꞌ rí naxnúu gíñá, inaxo̱ꞌ, rí mbroꞌon, <noise> tsíyoo óno̱ꞌxo̱ꞌ, nagíjiu̱u̱ꞌ mbroꞌon. Mbiꞌi rá, naꞌne ngúwán miꞌcha̱, <noise> rí miꞌcha naꞌne ngúwán rí wakhíí, mbroꞌon <noise> rá, nagíjiu̱u̱ꞌ mi̱ndaꞌkho, kajngó rí ndañáaꞌlóꞌ rí naꞌne julio̱ rá. Na̱ꞌkha̱a ruꞌwa, kajngó, <noise> nawaꞌdi̱í xa̱bo̱ none̱ xaxtu, mbuya̱a rí nu̱tse̱khe̱e̱, rí nu̱tse̱khe̱e̱, nduya̱a xaxtu naꞌne rí i̱wa̱á nagíjiu̱u̱ꞌ. Rí go̱nꞌ rí márso̱ a̱ꞌkho̱, nakhuáa gúní ná estee <noise> xuajen ora nagíjiu̱u̱ꞌ <noise> rí na̱tse̱khe̱e̱ exe̱, <noise> nu̱tse̱khe̱e̱ iná, ná <noise> mbuya̱a xadíi̱n, <noise> ora naꞌne. Julio rí na̱gi̱ꞌdu̱u̱n ruꞌwa rá, a̱ꞌkhue̱n rí i̱wa̱á ngúwán naꞌne júꞌ, ngúwán <hesitation> a veces nafrigu eꞌtsén, nafrigu <hesitation> este ná xuajen, <hesitation> a̱ꞌkhue̱n rá, <hesitation> naguaꞌdi̱í xa̱bo̱ najúwúún xtíñúú me̱do̱ najúwúúnꞌ. N <hesitation> uu rí na̱wa̱ꞌkha̱ mi̱ndaꞌkho nandi nuda xa̱bo̱ mbiꞌi rúꞌkhuo̱n, rí júlio̱, nawaꞌdi̱í e̱je̱n, nawaꞌdi̱í xa̱buanii, nuda ndita̱ꞌa̱ nangámii̱ n <hesitation> uu rí naxtiꞌkhu̱u̱, n <hesitation> baa rá, naꞌne mika, mbáko na̱gi̱ꞌdu̱u̱n naꞌne ngúwán eꞌne ruꞌwa rá, nawaꞌdi̱í nodee̱ nandi. Na̱ka̱a na̱ka̱ máꞌ raꞌne rí agósto̱ rá. Na̱ka̱ ra̱tíya̱a̱ꞌ lájuíin ruꞌwa rá, na- nawaꞌdíi̱ má mbu̱jú rá, naxtiꞌkhu̱u̱ n <hesitation> baa rá, <noise> nawaꞌdii̱ mbu̱júꞌ nuda̱a̱, <noise> <hesitation> nangájmii̱ ndita̱ꞌa̱. <noise> rí seꞌtiembre nagi̱ꞌdu̱u̱n, na̱giꞌdu̱u̱n naꞌne naꞌne má, naꞌne na̱mbuxu̱u̱ꞌ rí mika ga̱jma̱á rí ngúwán. Xúꞌkhue̱n máꞌ rí diciémbre̱, na̱di̱ꞌdu̱u̱n natanga̱a̱, naꞌne mbu̱júu, nguéꞌtsén, nguéꞌtsén, rí nguéꞌtsén a̱ꞌkhue̱n rá, ñajuun rí, xkuaꞌnii i̱ka̱ ra̱mbu̱xu̱u̱ naꞌne nandi mangaa naꞌne n <hesitation> uu rí, nguéꞌtsén, ngúwán, ahora mika jú rá, na̱ꞌkha̱ rúꞌwa, nafrigu eꞌtsén, nangájmii xa̱bo̱ mbaꞌa nandi, <hesitation> na̱mbu̱xu̱u̱ nandi, naꞌne, hora. Na̱ga̱nú rí ndañáa̱ꞌlóꞌ <noise> enéro̱. Naꞌne ngúwán xóó ri̱ga̱ rí enero. N <hesitation> uu rí níkhú ni̱díwiáanꞌlóꞌ rúꞌwa. A̱ꞌkhue̱n, na̱ꞌkha̱ máꞌ márso̱. A̱ꞌkhue̱n na̱gi̱ꞌdu̱u̱n nagata̱a̱ naꞌne mika mika, <noise> aguaꞌdíí xa̱bo̱ tsí nune̱ xtangíya̱ꞌ rí <noise> márso̱, a̱ꞌkhue̱n rá. N <hesitation> uu rí nánda̱a̱ máꞌ ruꞌwa maxnúu para magoo <hesitation> ma̱gaja̱a̱ rí nudii̱, nuni̱i̱ xtangíya̱ꞌ nuni̱i̱, nudii̱ xto̱o̱, nudii̱, na̱ꞌkha̱ ga̱no̱ꞌ, naꞌphi̱i̱, na̱ꞌkha̱ yaja, naꞌphi̱i̱, naꞌne xtagíya̱ꞌ rí nuꞌgíi̱. Nagoo nudii̱ ra̱mbo̱ ná awúun ne̱ mangaa, nudii̱, nudii̱ ixe̱ ra̱mbo̱, nudii̱, <hesitation> yaja etso̱, yaja, <hesitation> yaja, yaja chína̱, yaja nudii̱, ná awúun xtagíya̱ꞌ. Naa napiꞌtsii̱ rí márso̱ a̱ꞌkhue̱n n <hesitation> uu rí, nadíwiáa̱nꞌ máꞌ ruꞌwa, nánguá máꞌ i̱ꞌkha̱ ruꞌwa. A̱ꞌkhue̱n na̱gi̱ꞌdu̱u̱n nakha júba̱ nakha rí mika mi̱ndaꞌkho <noise> porque nakha natsikhá ju̱ba̱ꞌ, <noise> jngó na̱gi̱ꞌdu̱u̱n máꞌ nakha exe̱ nakha nakha júba̱. Nagóó xa̱bo̱ gówi̱ꞌíí agu rí, márso̱ <noise> a̱ꞌkho̱n.